मुर्गे जो चे ना अपने मालिक ते पहचान दू चू किलेवल कि ज्वे मालिक चे ना सू ते तो खाने को दवेन्दू और ते की देखभाल करदू